Engoye zange nzirinda nyonjo obu ninzogya ninzogya kandi ninyongera ninzigorra

Obu mba ntaine byokulya ebirukumara ebindimire mu musiri ebindi mbigura mu katale n'omu maduuka

Abantu omu buswere nibaha obwire obwingi amasimu obu nibaa nibabaza na bagenzi baabo nibarora ebisani ebinyakwizire ebi kandi nibalema kwiha kuha obwi obwire amaka gaabo kurora amaka gaabo gagenda mu maiso n'okuhuliirizangana ensonga ezi kukwata ha maka gaabo hati ekirugamu harugamu obutabanguko

Ebyokulya ebi ndya mbitunga okuraba mu kulima kandi ebindi mbitunga oku okuraba mbigura mu maduuka n'omu butale

Nyowe mu kulima nkira kweyambisa enfuka okulima nyeyambisa ekipanga okutema ebiti ebitaito nkira kweyambisa endemu okutema emiti enkooto omu musiri nyeyambisa ekisalizo kusarra ebitooke n'ebindi n'ebindi

Obu mba ntaine sente ezikumara kusasurra abaana bange fiizi omu isomero mbaza na mukuru w'isomero angumiisiriza nsasura omu bicweka cweka

Kakuba tuhurra obwomeezi bwaitu bwina kutiinisirizibwa twine kunyegerra mu b'obusobozi nukwo bakalengaho bakateekaho emiringo eyeesobora kutuyamba kurora obwomeezi bwaitu bwaikara kurungi butatinatiinisiriziibwe

Omukura omukutu gwa kalimagezi nka Google tusemeiire kukaguzaayo ebikaguzo kandi ekatuha ansa ezi tutamanyire

Amoogero gaitu n'ebyolooni byaitu twine kwikara ntubyogya ntubirimirra ebya eby'aheeru ntubirimirra ntubyogya n'esabbuuni nukwo twi hai haikale hali heecumi kandi tuta tutakwatwa n'endwara ezikuleetebwa oburofu

Kakuba banywani bange banyohya kukora ebintu ebibi mbeeta mbasobororra ebintu ebibi habwaki tibisemeriire kukorwa kandi ndengaho okubeetantara

Twine kwetantara kukozesa ebintu n'abantu abandi ebi omuntu asemeriire kukozesa wenka nukwo twetantale endwaire

Okutema emiti omu Uganda kwongeriize ha mpindahinduka y'obwire habwokuba emiti enu obu ekuba etemerwe emiti enu tumanyire ngu eyamba omu kukora enjura ei tutunga hati habw'okuba obu ekuba etemerwe nikimanyisa enjura omu kicweka neesobora kumalirra etagwire

Obu harukuba haroho obulemeezi omu kicweka kyaitu omwebembezi eki asemeriire kukora nukwo kumanyisa abantu abarukukwatwaho rundi kumanyisa abeebembezi abandi abarukumukiraho nukwo basobole kurora omulingo basarraamu amagezi kukonyera ekicweka ekyo

Kutangira emibiri yaitu kununkanunka tusemeriire kwoga buli kiro

Kutamu ekitiinisa omu kuhurra ebi bakubaza n'okukora ebi bakutugambira ek kubaramukya n'okubayamba omu buceke bwabo ntubaha ekitiinisa

Abakaikuru n'abagurusi batunga obulemeezi mu kicweka kyaitu obu bakuba batakoonyiirwe obwetaago bwabo rundi ha bugurusi yabo kusanga ngu ebintu ebi bakuba nibeetaaga tibabihikibwaho nk'obuheereza obwa gavumenti

Ebyokulya ebirugire mu musiri kurora tibyasiisikara tubyomesa kurungi kandi tubyahura hantu hayonjo kandi hambere hatali maizi hakamukire kurungi

Nitusemerra kukorra hamu omu kicweka nukwe tukurakuranize ekicweka kyaitu kandi tuhe ngana amagezi

Obu oyoga bulikiro oyetambira kununka

Kovidi ekatalibaniza eby'enyegesa omu kicweka kyange obu abaana baamazire obwire obwingi batakusoma kandi ebi baali bisomere byona byayeba obu baagarukire mu bitebe omu baasana abakutandika buhyaka

Nitusobora kwegesa abaana eby'obuhangwa byaitu obu nitubaganikiza nitubeegesa ebitwetoroire ebitali bimu na bimu ntubeegesa omugaso gwabyo ntubaterra ebisisani ntubooleka ebisisani ebinyakuli mu bitabo byabo eby'abeegi nukwo basobole okwega eby'obuhangwa bwaitu

Obu mba ntaine byokulya ebirukumara obundi ngenda omu duuka mbiserra mbigura obundi ngenda omu butale naho mbiserra mbigura obumu n'obumu ekinkora nyeyohoza sente mu bantu abange kurora nagurra ebyokulya ebinkwenda

Omu musiri gwange nyowe mbyaramu ebimera by'emiringo nyingi omusiri gwange mutaito guti baitu ndora ngu nabiteekamu omukubi eyaitu ey'ekitooro nteekamu ebitooke nteekamu ebicooli na muhogo

Ha mpero ya wiiki nkira kugenda omu misiri yange nkakora oku obu kuraaba kuli kwombera nyombera obu kuraaba kuli kufuuhirra nfuhirre nukwo wiiki enuuna ha kumalirra kwayo mba nyina eki nkozereho omu ka yange

Omuntu owaine om obujune omulingo ogurukukirayo kumuyamba nukwe kumubudabuda rundi okumwoleka ebirungi ebiri omu maiso

Kikuru muno kwetantara kukozesa ebintu ebi abantu abandi ee ebintu ebi omuntu oine kukozesa wenka nukwo twerinde endwaire ezirukuraranga kuraba mu bintu ebi nka siliimu ebijaga n'endwaire ezindi

Abakozi abajanjabi ab'omu marwarro g'omu Uganda nibatangatangana obulemeezi bw'okugira oburaaro nibeepangisiza bonka amaju gaabo kandi n'omu marwarro busamu mibazi hati abantu obu barukwija kujanjabwa nibabajuma nibagamba emibazi bagiibire kandi kunu obundi tibagiibire gavumenti tegibahaire

Ebyokulya ebirugire omu misiri omuka y'owaitu rundi omu kyaro ky'owaitu na muno muno omuka y'owaitu omuka yange tubya tubiiha mu musiri tubyanika byoma tubiteekaniza kurungi tubiteeka mu nguli rundi mu bigega mu nju omu mwanya omurungi ogwomere

Tekisi ezi ezi ezikukira obwingi nizitamu abantu baingi muno abahinguraine ekikurugwamu abantu batunga butandwa kandi na bbaasi nazo niziiruka muno nazo zireeteriiz zireeteriize abantu baingi okufeerwa obule obwomeezi bwabo

Kintu kikuru okwoga buli kiro habwokuba obutooga buli kiro twetantara okununkirra abantu

Abantu ab'omu kicweka kyange batunga amakuru mu kurabira ha tiivi obundi mu kurabira ha marreediyo obundi n'obundi mukuru w'ekicweka arabamu ateekaho akazindaaro kurora yamanyisa abantu kiki ekirukugenda kubaho omu kicweka abeeta abaikaliza abaza nabo

Ekirukutalibaniza abantu b'omu bicweka byaitu kutunga emiringo erukumara kwehikyaho tekinorogiya ekirukukira obukuru nubwo obunaku abantu mali mu byaro byaitu bali kubi muno rundi turukubi muno noosanga omunti n'ekiro kyona naakimara na sente enkumi ibiri ataziine mu nsaho ye

Ebikoosi ebibi nibyegesa omwana engeso embi omwana naayega kwiba omwana naayega kwita obwire obumu naaleka n'okusoma naarora tainemu eki akugenda kwiha omu kusoma naaleka kusoma naahondera ebikoosi ebibi

Abantu ab'omu kicweka kyange nk'abakaikuru obu bakurora omwisiki ajwaire endabada nibateekereza ogu malaaya naayetunda

Omu kulima nyiyambisa enfuka nyiyambisa rreeki nyongera nyiyambisa ekitiyo nambere kisemeriire kukozesebwa